من اني اكون طفل وحيد وكان عندي عشرين خو واخت نفضل يكون عندي عشرين خوخة. العيلة الواسعة هي عيلة هي سند هي بحكة هي لعبة هي هي فرحة هي جمعة. هي متعة. انا نفضل تكون العائلة كبيرة على اني نكون واحد في هكاك ما عنديش شكون نتعامل معاها مع شكون نحكي معاها ونكون مرتاحة ونكون على طبيعتي مكشوفة يعني اوراقك كلها قدامه